दत्तु असोलुते दुए तिमे बे बोह्रु कुइ बोलेगे ब्रश्तो करन् रतिप उथि कुइ अमिकिकोरो ब्रश्तो उललो। उलै कोल्गत्तु उलिलो, कोल्गत्तु लोगलो, कोल्गत्तु लोगलो, लहे लहे मि तत्तु। सएरोत् को हि बोलेगे, फितोरोत् पिने को हि बोलेगे, कुइ एतु सएत् को हि बोलेगे। उपोत् को हि बोलेगे, सएरोत् को हि बोलेगे, सरु सेले को हि बोलेगे। करन् रति जिवु मने पोअ खद्द थ के, फितोरोत् रति ब्रश्तो हि बोले नेजै। खद्द लन् थ हि भत्तु खये ब्रश्तो कुइ बोलेगे रति। तिनि ब्रश्तो कुइ लो, रतिप जितु ब्रश्तो कोर होइ, खेत्रु निसिन न होइ। करन् रति अमि ब्रश्तो कुइ लो, इसि मन् विजनु रोइ नजबओ परि। रतिप हि कर्नि अमि कुइ उथि पोह्तो मन् दे ब्रश्तो, ब्रश्तो कुइ लो। अमि फुप् खबरोने कुइ बोलेगे जये विजनु रोइ नजबओ। करन् रतिप ब्रश्तो कोर विसुत् अत्रु रति है अमि ब्रश्तो कुइ बो परि। करन् रतिप ब्रश्तो कुइ बोलेगे रति। तरि भि नि मत्, अमै जनो दतोत् इसु मन् भ्यमर् न है। अर्रु इसु मन् पुक्को रोइ नेजै। कुइ भैथ् होइ अजि कले हि ते ने क न होइ। अर् दतोत् भिख् न होइ, खेत्रु न अमि इतु कुइ मौत् कुइ बो परो। कुइ मौत् तु कुइ, अमि तितिअ धुनिअ क खन्जित् थ कुइ बो परो। तितिअ अमर् दतोत् परो कुइ नो विजनु न होइ ते। खेत्रु न अमि दुतै मे ब्रश्तो कोर तु दोर् कर्, अर्रु दतोत् करन् मौत् तु बेबोहो कुइ बो परो।